Ny agnaran'ny andro agnatin'ny herinandro tsirairaika dia manomboka amin'ny alatsinainy a, dia atalata, dia alarobia, alakamisy a, dia azoma a, sabotsy a, dia mamarana azy ny andro alahady.